אויב איך וואלט געדארפט אויסלאזן איין איין אזוי ווי מיעל וואלט עס געוועהן... איין מאלצייט וואלט עס געוועהן מיטאג, וועגן פרישטאג איז זייער וויכטיג די גאנצע טאג ווענדט זיך אויב מ'עסט א געזונטע פרישטאג <hesitation> אויב נישט האט מען נישט קיין כח, און נאכטמאהל איז העלפט <hesitation> איז אויכעט די געבאקנע עסן וואס ס'העלפט צו גיין שלאפן און פאר די מארגענדיגע טאג און דערמיטן פון די טאג וואלט איך געגעסן נאר א סנעק אדער געטרינקען א באוינטש וואסער.